Për të bërë një omëletë të thjeshtë, rrih dy ose tre vezë në një tas me pak kripë dhe piper. Ngroh një tigan me pak vaj ose gjalpë, dopu shtir vezët e rrahura. Gatuaj në zjarr mesatar deri kur pjesa e poshtme të marrë ngjyrë të artë, pastaj palos omëletën në gjysmë dhe shërbeje të nxehtë.